Piante piante n'ai anche li fora ënt ël curtil cuaicuzin-a l'uma però sun bastansa bastansa bastansa brau dizuma, infatti 'na volta avìa l'ort, però ën ca ën ca a i cüru nen mi le piante, a i cüra mia fumna, ogni tant i bagnu, ma nen pi che tant